کولر د هوا د یخولو لپاره ځانګړی سیسټم لري. دا د اوبو په مرسته هوا یخوي، ځکه چې اوبه د تودوخې جذبولو خاصیت لري. کله چې هوا د کولر له لارې تېریږي، نو د اوبو په وسیله یخه کېږي. یخه هوا بیا په خونه کې خپریږي او خونه یخوي. همدارنګه، کولر ځینې وختونه هوا تازه کوي او رطوبت هم کموي.